Toh ɲwaari nin alsilaama ni go ni kwaara, toh barfoyaŋ mo i hisuwa so i ma ɲwaari hina i se fu i kwaara baikulu ga ɲwaa ni yalay ga ɲwaa, barfoyaŋ mo i hisuwa ɲgay ma fatta koy naŋgu fo ka ɲwaari day ka ŋwaa. Toh fu wano da saaji wano i kulu wankul kaŋ ni hinse no ba fu wano no ni hinse a ga toh saaji wano kani amma sin nin alsilaama. Ni fun ni kwaara ka'koy barfo kwaara ni man koy nankulu ni ma ne ni ma koy filo ga ka ɲwaari day ka ɲwaa sin maŋga ton-toni daga nin kala nin sin ni man ton-ton ni man du laada. Amma da ni day ka'ka ni kwaara ka'ka ka hina, ni ga ɲwaa, ni iyalay ga ɲwaa barfo ni ga di barfo ni mo ni ma no. Toh ni di ba noodin ni du hinfaani albarka amma yongo wano wo da ni ne ni ma koy day hinne ka ŋwa shin daga nin kala ni gunda, shin han kulu ni ga tonton? Wadin ni si ton-ton gara ma day ka'ka ni kwaara ka hina ka ɲwaa matekul kaŋ a go da ni kwaara ŋwaa yaŋo a bisa ma koy filo ga ka day ka ɲwaa. Haya kaŋ se ay ci, fu hina yaŋo a bisa ma koy kwaara ka ŋwa. Da ma da diraw na ni di no, ni go fondo boŋ, ah daga nin kala nin no, wadin ni ga hin ka day ka ɲwaa sabida haray ma ga se dole ma day ka ɲwa. Amma da ni go, ni go ni kwaara ni ma ne ni ma tunu koy nangu fo ka day ka ɲwaa, daga ni gunda kala ni gunda toh wadin man te, ma kay ka hinse ni gwara i si ba yaadin alsilaama ga ni go da ni fu iyalay.